Eh boŋ baluo kono, ate kee noo la, parisiko i ye a loŋ ntelu ka a fo miŋ na kayiroo wo feŋ woo feŋ niŋ a diiyaata nio ye, nii kuyaa kuo maŋ wo bula nna kayiroo to. Alooriko baluo niŋ kuu fula naata: nii kuyaa lemu aniŋ nii diiyaa wolaŋ na saŋ puru saŋo te soto noo la fanka kayiroo kono. Donku waati doo katiroo be tara jee, tumoo doo bi jee a tanoo be tara la je ň ŋ